Karazagna saosy ndraiky edy misy le saosy tomaty de matetika m- le amin'ny boite regny fa misy koa le tomaty antegna mividy voany igny de antegna fo mandidididy azy anamboaragna sosy de matetika koa amina le lasopy regny misy saosy soza atao amin'ny lasopy.